Toh sohõ da ni go saajo ra, ni maray ni kamba ga wala ni ca ga toh sohõ ni ga hin ka gwaro ka haŋyaŋ, ka du haŋkaŋ ni daŋ a ga da zaara-zaara no ma du ka daŋ ka haw, barfoyaŋ mo kala i ma tooru Kwasay ka ne ɲgay ma daŋ a ga ka haw. Toh kwasa mo da ni na daŋ, da banda no ni daŋ manci a ra haray no ziibi hinne no ni ga ton-ton a ra. Toh barfoyaŋ mo ma daŋ zaara-zaara, wala wala leeda ka daŋ ka haw, da ni na haw ni di ni ga dira ka moso-moso da ni ka fu, kala ni ma koy lokotaray kwaara i ma ka ni se. Lokotaray ɲgay no ga ɲyun, da haŋkaŋ kamata i ma ta no i ma ta, da i sa ta mo, i ma ceeci safari ka daŋ a ga da i na ɲyun a boori i ma safari daŋ a ga i min sana. Da i na ni sana kala i ma ka i ma daŋ i ma ni no tuuri izeyaŋ da ni ka ni ga haŋ, lokaci-koy lokaci kulu ni ga haŋ, toh ni di moso-moso kala ni ma'ma daama. Amma mo, kwaara yaŋ goono kaŋ i baasi nda lokotaray kwaara, i ga ceeci tuuri banda, ɲga no i ga duru, ɲga no i ga daŋ a ga kala a ma naagu. Da naagu, hinkuna nda suba, da hari fun a ga i ma ɲyun i ma ka, i ma daŋ afo. Toh lokotaray kwaara mo baŋkaŋ doona lokotaray kwaara koy yaŋ, ni si ne ni ma tuuri hamno duru ka daŋ a ga zama da ni na daŋ a ga ni ga di no daŋga day, wadin si boori. Lokaco din mo ɲga no i ga te, a ma boori.